ra maiñ ni masru rcheba nac bël nic com nu ra manga venenos re sa ra per nan laa sa- sa- stal toste manga rri sa cashi te ba bsaca sic ni fuia ua a daiñ ni cieda ro lliú mer bi died te manga ni- mer llic nia chic ti bsalo casheba ra manga hui com shuuch rsienbeñ dets ra manga sic mod te nale te sacsi te- te form rsienbeñ shilo rdeimanga na balisa ba fuia len daiñ ra maiñ cascabel nic rcheeb beñ dets ra manga li shi lo nac mood sic shuuc dets rashi na ni rui rashi lo beñ ta sa rbe ra shi lushne bueni dosi lasrashi gaulla o ruñ rashi por nac bigbeñ roc na hui com stal ba li sa beñ re ba- ba bri manga lone chic dualla mangashi ta sa lo hospitail ri ne manga rashi hui com vevenos rashi ah na hui com sa nia re nan laa stal manga rri ta sa ro lliú china ri nas beñ mojar ri beñ com bali ra biñi ish ra biñi ri nebeñ roc ri nasbeñ ra manga nubuelt ta sa rri ra manga len nis ra bël llasga nic ña por nan laane rnirashi riet ra manga lo nis ten ri ilurashi chic de roc rri rashi repsac rashi yic daiñ na nu sa ra manga ra pe ru pur ra maiñ bsiñ rnasrashi o na sa ni nia ra maiñ vevenos nic bali ra beñ sa ba- ba bri sa manga lone lla de ra beiñga rguith sa ra beñ manga com nan rashi shilo nac ra manga ñilas rashi chic vevenosrashi cheeb rashi to nubuelt ni teirashi roc la gac manga rri chic gualla rashi chic par gal nic ri ne sa rabeñ ra beuk ra beuk to ba cayuñ bis china rbig te ra manga o rnirashi china rbecha te maiñ ni rsu ni len daiñ es porque te bël cansa nes cerc roc na dishli sa ne te sic hua a sa daiñ con te ra biñi chic na shi sic ish chic sic ish rni rashi que china rbecha manga es porque bël sua roc na te sic sa guc son sa ne sic lones china bsalo manga cabecha bri <duda> lla cor mer byirene fuine lai huiñ bël doshte te bël color llas bro lene nic cabeeb te maiñ roc ca- cage- mer cageebshi manga lla cor roc pues canu shisa lo teiñne roc lones chic mejor guitk ne manga blene masheit chic guitk manga lla de nu sa ra manga ra nesi cre riet riet tau sa ra hiit ra beñ te te beñ ra beñ sa ra ruura dich que chin va raap beñ hiit nubuelt ru ra bël Len len la ni nu ra manga ish lla de china ru rashi lenga rgeep rashi rsaliag rashi rone rgeeb rashi ra hiit per na china par rri rashi stedi nueb len urail roc ri la rashi hui com maiñ rec nu lenrashi ta rac choon schi o tiop schi sa rnirashi ta chic ru rniit lo manga lenrashi chic peru antes de nic rila rashi len urailga shila lo rri rashi chic pues nubuelt ra beñ riet ra ri hui ri yan hiitne china ruirashi sic nga manga lenga chic pues mejor guitk rashi manga ten nac ru riet lluuñ manga dain roc hui com hiit ra beñ ne ish hui com ra nase ah ra nic nac ni masru ru lenga rau ra hitt hui com na re nu stal- stal ra manga sa ca ramaiñ coralillo rnirashi cascabel nase bël llas bël manger rnirashi nic te color llas con blauk nac ne ra lo color nu nac ra manga na chic por nic gal sheta rsag lsoa ra bël re porque ra lo cos ru sal guñ ra manga tanto shial rashi lí lo hostitail como to ca lluñ rashi daiñ smaiñla lla de nu sa ra maiñ ni ru lloba nac <hesitation> saca ra bsi shaac ra manga li deep llich dets ra ne shuuch ra manga ish con nu sa ra ra lo ra- ra- ra araña ga. Ni cansa deep re nesicre hui com por daiñ re a len daiñ shune re stal ra manga riet chic ru ro lisbeñ sa ra manga ish tiempi rni- ni rri stal ru rashi nac beu nan laa chic stal rashi riet sa ni nia re ro lliú len lleich por ni nu por ni cerc nac re ro lliú roc riets- riet nilu rashi lla de nu sa raiñ ni rri sa llel shigac nac ra begú con bsi shaac nac ni rri ra re ro llú ro lis ra beñ vay ra manga ra ra gat sa roc ruñ buen guitk ra manga nubuelt ta sa rau ra gat ra manga gol cor pues nic sigal ni nac ra maiñ ni masru rulloba ra maiñ ni sheta rsag lsoa re ish